Dafay dafay <hesitation> use làmpu door ko <hesitation> am ñoo xam ne man nga koo user sa télé ay masin kii yu bare radio lu nekk man na koo use paska li mooy jël si kaw radio yeek télé yeek yépp a ko bokk. Lool de ham na ko si. Làmpu yi. Waaw lool de ham naa ko si solaire, te naaj lay jël, naaj wi moo koy sàrse, moo koy jox lëfin safara lool de xam naa ko ci.